ما العطلة الأسبوعية المثالية بالنسبة لك؟ العطلة الأسبوعية المثالية تكون فيها راحة بال وقضاء وقت مع العيلة والرفاق أحب أطلع البرّ أو الطبيعة، أغير فيها الجو وأستمتع بالرواق وكمان تكون فرصة لترتيب أموري أو أتعلم شي جديد